Sisúk saan imusumé ijoow duniyeem kankaan may sisúk saméŋé faritee. Nijojoow M'lomp, Thiobon, Diégoune, bo Bignona, Magangouleuk, Tendimande, Gambie, tout nijojoow bé Fogni, Fogni Diabang.